Inum nuewei ekpre meta nu meka bomiva miyena oyimamo memeta gidiowo agba dowei ogidime agba do meka me mene newei ma mo mekpei nubedene tagidi agba oyoboyen me oboyemo no yimamo etrogumeta ogomedomeka mejowo megidiagba ba dowo gidime noagbu do memene nowo oyo oboyen me oyobo asweime oyoboijame oyobona oso va dome mekreva meyana no krogban nome ikrodiomoa some otomokono mibedekpei mitagidi owei agba tomokono mibede nekpei meta yanke owei iwei oyobow asweime asweime nu iyimamo ojome mekamijowo ojome domeka mejowo mado derima mo okono oso dom woyo oyobono so osodome ovo okal oyo aswei me noyimamu megidi agba wototugidime do meka megidiwo oyobownu oso dome ikro gban numeta gidi ugba moowi dowei ogidime meme nenowo iyaw aswei mita godiowei agbu mita yanke owei iwai oyankomo no iwai do meka meyakowo iwai asweime no iyimamo mibedenikaoei meta gidiomei agba ogidime nu agba domu ka megidiwo agba me mene nowo iyoasweime. Mubo dame oso okrovon odom meki gidiagba owei ogidime eigbado oso kamo yokomobo oyobo no osoyo ova mobime krese me mekro gidie ogba oso kpro mokowo mekei mekro yokroke meta gidiagba tomokono agbako diom do ugidime nu ugba no oso mu hura konkome oso hara mokon kome inum nu ovayi yin oso abo migidiaga ogidiagba ogidime unuagba do osome mokona momene nowo oso oharakumen momenenowo memigidi agba oyo bonu evagiome oyobow no dame kimome nugna dome mene nowo owane gidimeagba ova gbe otroke asweime omo migidiagba miyanke iwame wei miyan owonu oharakome miyan owei no mitalgidi ugba nu moharakome oso kpe miyun krese migidiagba but ogidi nuagba oyotol menu oso mome ne no wo oso ohar kome oso mokon kome oso momenekome inuvro oso dame oso ayime inum me yan moekeinewei kre osokpe mieyan. Imovoka mimayan but oso kpei iwin mu oso mva miyana osoabokumu geneme abo kumu dereme oweu nuova yinu iwin oso okpro mo kie oyi oso ovon oboyo ovia kpro kie oyo obo me yamiyan moekein eweimo kresedi ijama